Jâ nnꞌaⁿncue ñꞌoomndaa na mꞌaaⁿyâ naquiiꞌ ndatyuaa suljaaꞌ yolcuncue joona quituaana jnom quilꞌana jndye nnom liaa ñequio jnom na quilꞌana, najndyeencwe ja nntseina̱ⁿya chiuuwaa na quiluii quitjo̱ jnom najndyeencwe nntꞌiaana cwanti tyco liaa na joona nlꞌana quilꞌana blusa, bata, liaanchquiaa ndoꞌ liaanchquiaa ntꞌmaⁿ xeⁿ na cwii yusci nntseitioom na nntsꞌaⁿ liaachquiaa tco macaⁿnaꞌ najndyeencwe nlꞌueeⁿ nꞌoomncoꞌ nntꞌiaⁿꞌaⁿ cwanti tco jnom na nntjoom na nleijndeiinaꞌ ñequio liaa na jom nntsꞌaⁿ mati macaⁿnaꞌ nntꞌiaⁿꞌaⁿ cwaaⁿ colo na jom nntjoom jnom ee jndye nnom colo na niom na quilꞌana liaajnom xeⁿ na nntsꞌaⁿ liaachquiaa na tꞌmaⁿ macaⁿnaꞌ na nntjoom jnom nntꞌiaⁿꞌaⁿ cwanti tconaꞌ, cwanti jndye toom na jom nncjoomꞌm chaꞌ na luaaꞌtiꞌ nleityueeꞌ liaa na jom nntsꞌaⁿ xeⁿ jnda̱ jnda̱a̱ꞌ tjoom jnomwaꞌñe nntseityeeⁿ juunaꞌ ñequio nꞌoom aaleijnom macaⁿnaꞌ jom tsꞌoomtooꞌ, tsꞌoomxꞌe, tsꞌoomtymeiⁿ. Tsꞌoomjndya na juu jnom liaawaꞌ ñjomnaꞌ ñequio tsꞌoom ñequio ntꞌomcheⁿ nꞌoom macaⁿnaꞌ jom tseiꞌtsioom mati macaⁿnaꞌ jom cwii tsꞌoomjndya na nncoꞌ noꞌ ndoꞌ tsꞌoomjndya na jom nlꞌueeⁿ na nncwityeⁿ jnomwaꞌ nntꞌiaⁿꞌaⁿ aa na ñjomnaꞌ aa na cwii tsꞌoom oo aa na ꞌdyoowꞌaa saꞌ yuu na ya mati ꞌaacanaꞌ jom cwii tajnom na nncwityeⁿñe ñequio jnomwaꞌñe chaꞌ na luaaꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ ñequio juunaꞌ xeⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ liaaꞌnaaⁿꞌaⁿ macaⁿnaꞌ aajna̱ⁿ juunaꞌ chaꞌ na nncjeeⁿꞌeⁿ tsjo̱ꞌñjeeⁿ na nncwilꞌueeꞌñe naquiiꞌ wꞌaa, jndye yolcu cwilꞌana nꞌomcheⁿ liaa, ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ quilꞌa nchuee ljeii ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ quilꞌa chueetsquiꞌ tsuaꞌcachioꞌ, ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ quilꞌa chuee tsquiꞌ we xꞌe jndye nnom liaameiⁿꞌ quilꞌa nnꞌaⁿncue ñꞌoomndaa ndoꞌ mati quitcweeꞌna juunaꞌ na mati cwilꞌana liaameiⁿꞌ na ꞌaacweeꞌna joonaꞌ chaꞌ meiⁿnquia ntyja yuu na joona ꞌoona naquiiꞌ njoom na mantꞌmaⁿti matseiꞌmo̱ⁿnaꞌ na joona jnaⁿna naquiiꞌ ndatyuaa suljaaꞌ yuu na cwilꞌa nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ ñequio jnom mati cwilꞌana liaa na nlcweeꞌ sꞌaana chaꞌxjeⁿ na liaa casei, liaalquiꞌ. Liaameiⁿꞌ cwitꞌmo̱o̱naꞌ na joo nnꞌaⁿncue ñꞌomndaa meiⁿquia joo yuu na ꞌoo joona ꞌoona maꞌmo̱ⁿnaꞌ yuu na jnaⁿna naquiiꞌ tsjoomna cwilawendyena ndatyuaa oo naquiiꞌ tsjoom na joona jnaⁿna.